في يوم من الأيام، كان في صياد يتمشى في الغابة لجى زجاجة جديمة فيها رسالة كانت خريطة جديمة تدل على كنز مخفي في مكان بعيد، وقرر الصياد رغم إن عمره كان كبير إنه يعدي للمغامرة ويغامر مرة تانية.